पतंग बदला में उड़े पतंग एक चार खूंटी पन्नी रेवे । फेर आपन उनिये पतंग ये उड़ा बा करने उमे पोल पाडा। फेर उमें गट्टी बांधा और एक दूसरी गट्टी बांधा जा से उड़ा सका। पन पतंग उड़ा बा कार ने हवा छा रि हवा नि चलेंगी तो पतंग नि उड़ेगो। अर एक बात उड़ गयो तो फेर भले कम हवा में भी उड़ जागो <noise> पतंग ये ज्यादा तर छोर छोरी ज्यादा श्याला की टेम ने उड़वे। <noise> क्योंकि सकारात पे ज्यादा पतंग उड़वे अर या सकरात शायला में ही आवे। नारी जागे ई पतंग नाकि प्रतियोगिता भी होवे जे नरा मनक एक करे उड़ावे। <noise>